ऑर्गॅनिक भाजी म्हारग असता, पण भितां कशल्याच रसायनाचो वापार चाईना आनी ते पर्यावरणक एकदम बरे। कांय लोकांक ह्यो भाजियो रुचिक आनी बरी दिस्ता पण पोषणात फरक जरा पाईल्ले तर खूप कमी फरक असता। ते मंशाचेर असता की तका किदे जाई, बल्याके, रुच का त्या भाजेचो पर्यावरण।